Tapanatap ka dagal dn ma kano zəra malar ɓaga auray tow məng zəraband ma kano ali dagan ma tow gha chand vgyan lachi hachamd nəmd argyanma, hachgy hachand nəmɗa avgyan galba kum chuhurgan, kum chuhurgan ma duhamda, zarhamda lakumd ka yayanda ka kwaɓa muta dagal da ma kano wən t-ghaya ɗulla ussa th land, ussa malanda kus ba tayandən inwa ɗuja kumda anguwən wa ksant ka sətala muta chigan lagat hachgya hachmd məng vaka ləy vallə ghwachkən ar sugkumda k ghwachka, ar sugkumda ka zabra, yuwa, indara nawa badum ar sugkumda dagat dagat da ma kano hachamd man layən jahau bagar vakwah nən na awrayən bagi bagava na awrayən ma həngamd hkirɗa, bagva na awaraya bagva vanga, kaan mba tirda bagi bagava mba tirda tow t-hal-t-hal ma thnu thinga, thingi thingava nən ma.

Kum sakalga takwana ya gangha may na dəgəy ɓagavaɓi gabadaya may dəgəy may ɓabavabi ma man ma hotel an sani abatch ɓagav- vakwah sakalgən thingi thinmand numd ka sakalg ma tow thakaduran fək kiskumd saya tow sirax nay tha nay kə dəgəy ɓagar nətirbi ama ba həngamd buu vakwah həngan tahsa həngamd tahsma ya nadughwar yigəy ya nadghwar ma danhi ka laraba far ka lamis ɗaga tow lmisa, thumma, suvda, ladda, ləknina, talaka, larab, lamis fək tha kaskumd sasa baza dughwarən langan sasa barg ma yaruwa da samdaha numd mahuɗa yaru ma bagi baga nin ka kilbuu ma ingya gyə di thb gya dayya kaba tsaway ka zəlana vəlkumdadəy kwaɓa mut saya killan buu ba tan tan tan in bargan sikayna thina thinga thingi thinananən ma sikayna thina thinga da babanən yigəy ya baban ka dughwarən ma yijəyy ya nən ma tow klar buu in bargan bagya baganən kil buu kaba tsavay ka zəlan asg. Tsa sasa thathanawaram tow sigəy sanimma a’a ay rəhantrəh kilbuu ɗan ɗana awara may kan ka zəlanən ngalba həygan həyg kəna həygəy həygant kina həygəy həygant nin na klan buu tan-tan-tanna ka ba səy ngalba das kskumd ayyam dadantsa maba ɓa takəya tahal-tahala a kəlgman ma dəgnanatsum ba thimathinga awaram gasuv da danəta gya damdət dama gasuu ma kalba da dama gasuwa yayar wa njzama gasuu njza doct ma gasuu iniva danər nay dav gyatir ɓaghanaɓag ajzu kil pal vakwah ba kun chahwarga – kum chahwargan ma ay asigsaya thabiha awaraman daɗa zarhar ngalba saya indagal da mulgaru kirada tabasarha, vayya kəlfa ha amən kaləy ma thalahatirma usa zərabarən tha ma thalahatirma usa zərabarən tha ma indakwanic ɓathirthab tow həngamd kwulbu tar udfək argyatir.